Nolo nojanta lini na'a, xa <hesitation> í loko na yuxu'a c <hesitation> na x <hesitation> ku'u ta <hesitation> nikaji nina hí, naija livii ñale ni kan tiana hí nale nikaku ininá hí, nalujan xhotu nunale nikantiana, naxotelujan nika nanina xolijal luu lunika kantanxo, anikani kaxo'o te'é vilnal najan taku takulujan takuii, kuechia xhilujan tá kononoi tananti'á nitilujan, ndanita'í initilu naniux tutuku.